راح اكدر انظم اي- عدد كبير من الكتب من خلال اني ارتبهم حسب لغات الكتب اي مثلا اذا عندي اربع كتب انكليزي راح اخليها على طرف، اربع كتب عربي على طرف ثاني و هكذا و ايضا راح ارتبهم حسب اولوياتي يعني الكتاب الي اني اريد اقراه اولا راح اخليه بالبداية.